لتركيب قطعة أثاث أساسية أفتح الكرتونات واتأكد من وجود كل الجطع والمسامير حسب الدليل وأجرا التعليمات زين أبدأ بالخطوات اللأولى بتركيب الأجزاء الرئيسية أستخدم المفكات أو الأدوات المطلوبة وشد المسامير بحذر إذا في خطوة ما فهمتها راجع الصور بالدليل وأفهم كيف تركبها.